Nʋ owʋ <hesitation> uvʋ ɛfuasʋɛ bʋakʋ wakɔ nazɔɛ la ɔfɔnaba ayrli nʋ ayɔ ʋvʋ ɛfʋa kɛyaxa ɛfʋɛdi ɔifɔ natsɔ kawʋ ɔfɔmatsɔ nʋ sʋsʋ nʋ mʋ eur ɛfuɛdi bʋakʋ eur akpatu ayɛfo kofo ɔta lɛ uvʋ ɛfʋa la ɔmaka kʋ kɛmakʋtʋ mʋ ʋne nɛnɛnɛ kem dzofʋe mʋ ɛyaxɛfʋɛdi bʋakʋ une nabʋɛ ɛmʋ alo ʋvʋ ɛfʋa sʋɛ ɔfɔ naka mʋ wa afɔ naxa nɛnɛnɛ bʋa mʋ ɛfɛ ni kʋ ayɔ owʋ la kɛfʋɛ lalado ɔtɔ lo ɛsʋ mɛ yanowue ɔya kʋkɛ nʋti mɛkʋ di yetʋ noti ɛnaye nekele kola mɛ owʋe ayʋti ɔmakʋtʋ tsine ɔmakʋtʋ ka sʋsʋdi bʋakʋ ɔmatʋtʋ bedefʋ kɛ kɛmeki one bʋa awʋe tsilɛ amɛ mʋ adi yaba adi namakpɛ adiyaba nametʋ yɛ alʋ ɔnʋ adi namakpɔ ɔni kɛ yanʋvini kafʋama dʋnʋ owili adi name defʋ kam mɛ owʋ la ɔlɛ amɛ la amɛke lakʋ ɔvɛbi kalʋ ɔvɛ namedzoe mʋ alɛ komedzoe nɛmɔ ava ɔvɛ name defʋ kɛ mʋ alɛnɛ ɔmedfʋ kɛ nɛmɔ ava ɛɛ ɛmɔɛ bʋakʋ wazɔ nʋ ʋvʋ ɛfʋɛ nayisʋ ɔwʋebi abʋɛ nayisu bʋa owe lɛ amɛla ko ɛlewi ɛfuɛdi bʋakʋ alʋ abʋ mɛ ɛya yaya sɔŋ kalʋ wa bʋa kʋ atɔ nʋ alɔkɛ kama naxaa tibiko yɛta kɛmamʋ ʋne kemele bʋa mʋ ayɔ ʋvʋ ɛfuasʋɛ bʋakʋ wazɔnʋ ɛmɔɛla kʋ ɔlɔdi atɔ nalɔ kɛ kasɛ natsɔ ka goo yakʋtʋsɛ matsali kayi mɛyɛ yaxa paske yɛta afʋ kɔtsɔ kɛ nɛnɛnɛ. Nawʋ alieli nɛmɛ la anɛ bʋakʋ wafɔ nazinye sɛ kɛmana yanʋ ɔlʋnadi kʋ kɔmaxa kɛ nalɔ kɔmaxa kɛ nɛnɛ mɛ edelo wafɔnayɔ ʋvʋ ɛfʋa kʋɛla bʋako watsi nazɔnʋ ɛmɔ lakʋ wafɔna dʋ ba ɛvla tsɔ kemʋ yanava maxayɛ mabayɛ bʋa owʋ nabʋ kawʋ nawaliɛ dʋmɛ itsede nadʋ malonana niwani bʋakʋ alɛ awo agbo nʋgla wani nʋ alieli edigbo edigbo diui lakʋtʋ kaza owʋ mɛ ɛmɔ lakʋ wʋta wafɔ nazaba emuya ɛvlatsɔ maxa maba adi mabakpɔɛ goo nayɛsɛ wʋnamʋ itsede dʋ naɣla kʋmakʋtʋ nakele owʋ ayɛsɛ mɛ ɛmɔɛ lakʋ natsɔ <hesitation> ɛfʋaniɛ no kɛkɛ ayʋ kote bʋakʋ wazɔ amɛ la mɛ ɔtabi nati bʋu maweir wani kakaxa ɛsɛmʋbɛ edigbo edigbo ami la atinadʋ amɛ ayʋ kʋkɛni mɛ watinafʋ bi nʋ awʋ la dini bʋakʋ afɔ nafʋ nʋ kananyʋɛ ʋzi katamiɛtu kananyʋɛ uzi katami etʋse ayɛsɛ wani li la atabi afɔ nayɔ tɛtɛdiɛ itidini makaxa makaba mɔtabi kɔkele Kama nɛtʋse ayʋ instar.